Haa nder laulama goto mi ɗo yara ndiyam no yottan haa mi laara mi laara yottan go'o, didi, tati, yottan litaji joowi. Nde bo haa asawere mi ɗo yara kap-litaji kapande tati e joowi haa asawere.